مادتي المفضلة في المدرسة كانت الدراسات كنت احبها خالص عشان احب التاريخ واحب اعرف ايه اللي حصل زمان في وقت احنا ما كناش موجودين فيه وما كناش نعرفه حاجة عن الزمن ده لان لولا التاريخ ما كانش هيتنقل لنا اي حاجة من الحاجات اللي فاتتنا اللي احنا ما كناش عايشين في عصورها ولا في زمنها.